Kua mbaemɨmba guajureta, yogueru jokua peguaraïño, oyepokua oikovaera ɨvɨtïrupi, ɨ mbae rupi, jaereta ndaye ɨ jou yave oñovatu iyeɨpereta jɨepe, jukuraiɨ jaereta oikota ɨma oɨumbae, jokua peguarai jaereta yugueru